Gɩsɔɔ abéé <hesitation> féŋuná dzɩñ tʋ gbeŋdzoo? Gɩsɔɔ abéé féŋunáá dzɩñ bʋ gbeŋdzoo? Ŋŋ ŋŋ lɩyá lɔ ŋñ fɛ ŋ gɩsɔɔ dito báa abéeré, sɔsɔ ŋñ fɛ kɩ, kadzŋá ŋñ fɛ kɩ, báánɩ ŋñ fɛkɩ, bʋʋ ññ dʋ fɛkɩ lɩmɔ kʋʋ gnɔ. Ŋnáa? Kʋʋ dzɩñ kʋ gbeŋdzo kééyá. Kʋʋ wʋlɩ kʋ gbeŋdzo sɩ sɩ kʋ dzɩñ kʋ gbeŋdzoo? Ɛɛɩnn. Bɩɩ kʋ tá wʋlɩ kʋ gbeŋdzo sɩ kʋ dzɩñ kʋ gbeŋdzoo bɔɔ, kʋ táa yála ka gbɩ, ka sɩŋɩ álɩ kʋ gbeŋdzoó dzɩñ kʋlɔ ka sɔkɔ bʋká ɔɔ tɔñ fɛkɩ sɩ, ɔɔ tukú kɩ tukutuku bʋkubʋʋ lá bɔɔ. Ŋnáa? Gɩsɔɔ dzɩñ kʋ gbeŋdzoo. Ñŋsɩ jʋkɔɔ gɩsɔɔ gbeŋdzoo gɛyá sɩ gɩsɔɔɔ yɛ, bʋká ɔ sɔkɔ kʋlɔ, kʋnáá gɩsɔɔɔ yɛ. Ɔɔ tukú kɩ kʋʋ lá, ɔɔ tukú kɩ kʋʋ sɩŋɩ, ɔɔ tukú kɩ kʋʋ bɩrɩsɩ, ɔɔ tukú kɩ kʋʋ la. Ŋnáa? Mɩnɛɛ gɩsɔɔ na kʋ gbeŋdzoó dzɛ. Bʋká bɩɩ ŋsɩ dɩ mʋsɩ féŋuná tɔmɔ ró, féŋuná káná ró kʋná ró, kʋ dzɩñ kʋ gbeŋdzoo ró kééyá bɩɩ ŋsɩ ɔ várɩ kɩ deyi deyi ŋsɩbɔɔ bʋ bisiyá, bʋʋ lɩna varɩtɔ dzaáá yá, ŋnáa? Kʋtʋlʋkpɩnɛ bʋ álámɩná malánatɔ, bʋʋ lɩna bʋ varɩtɔ dzaá.